ட்ரையோஸ் மற்றும் டிரிபிள்ஸ் மூன்று நண்பர்கள், மூன்று யோசனைகள் அல்லது மனம், உடல் மற்றும் ஆவி போன்ற கருத்துக்கள் போன்ற மூன்று குழுக்கள், பெரும்பாலும் இணக்கமான அல்லது முழுமையானதாகக் காணப்படுகின்றன. சமநிலை மற்றும் நல்லிணக்கம் ல கலாச்சாரங்களில், மூன்று பல சமநிலையாகக் காணப்படுகிறது பெரும்பாலும் ஆரம்பம், நடுத்தர மற்றும் முடிவு அல்லது கடந்த காலம், நிகழ்காலம் மற்றும் எதிர்காலத்தை குறிக்கிறது. படைப்பாற்றல் - படைப்பின் யோசனை, பெரும்பாலும் ஒரு முக்கோணத்தால் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தப்படுகிறது ஒரு யோசனையைத் தொடங்குதல், அதை மேம்படுத்துதல் மற்றும் அதை நிறைவுக்குக் கொண்டுவருதல் போன்றவை.